Toetsy ny ñ'andro an'Araby saodity añy: Misy ñy hafanàmbe tsy zakany ñ'olo, maiky ñ'andro tsy misy ñ'ora, mafana tsy misy tsioky, aminy ñy fotoany ñy nintsy, manintsy koa ñañe, tsy zakany ñ'olo fa manday arety.